وريځې ما ته د غم، خاموشۍ، او د فکرونو د ژور سمندر یاد راکوي. کله چې آسمان وريځي شي، داسې احساس کېږي چې نړۍ غلې ه ده، لکه هر څه تم شوي وي. زه د هغو شپو یادونه کوم چې به آسمان وریځ و.